qurtumi sun won yeden qurtumi ak inama olte bult bissan kas qurtummisun challah yeden qurtumi wo wo bissan sun kassit sikabetenen ama bissan fa sifudeten dufte siqarqaate bissan sun kassa sibasite bere cholle si sigesit ama dandeete bisan sun kas sibaate bisan sun kas simarsisite ak at feet feet bere sun bisan sun kas qurtumi suni yeden.